Agboya, koye, agboyu kepa, agboya keta, agboya kene, agboya keha, agboya kihiri, agboya kahapa, agboya kahata, agboya kahane, agboya kigwo, agboya kigwo ya, agboya kigwopa.